Vikuria vyeru vya kwanyanya khare, vyakueza zinguli, kwaluganga vasi, vushama vwavule, vusi, nirihusiere vule, kusii vusi vwavule, khuruge nirisuza, khuruge nishirezo, khuruge ni indirema khulajile rushumu khuteke maganda, khuteghe mabwoni, shikuria sheru sha randu valuhya khuteghe mabwoni ya mivavi akhutegha gaga kwezanga zingulu, kwaringi nizingulu kunyore zingulu, khungole vigumba vitinye, khunyole kuri vala, khuzagira vulai, vulwale shuvwalio tawe. Shirikhali kuri nu ndina vandu vanganyaza magura kari gakiri kugaa vururize khare vikuria kamaiga avazuge za mu magara vudekaza vindu vikhari vilai tawe, vandu vakhale vamenyanga shichira kwanyanyanga vikuria kumaiga avazuege za mu magara vuderiaza vindu vikhari vilai tawe, vandu vakhale vamenyanga shichira kwanyanyanga vikaria viri vilai, kwanganyanga vikuria khutegha vulai mabwoni, maganda, makalava, mireso, likuvi, inderema, vimuria vya kuzee kwanyanyanga mazuza, marundu, vikuria vya kuzee kwanyanganya vikuria vilai, vyakhulombanga khura na mbiri mitingu, khura nizingulu zya khuhula igasi.